Yɛka colour white anaasɛ ade fufuo nso a, bɛde gyina hɔ ma anigyeɛ, adeɛ de ɛ ɛyɛ anigyeɛ. <hesitation> Nti te sɛ bia obi wo, obi wo na ne ba no nyini na ɔɔkɔ nnaase asɔre a, ɔhyɛ fufuo, na ɛbi nsoso <hesitation> ade fɛɛ ade kamakama anaa adeɛ a ɛyɛ papa to obi a, tesɛ obi wie sukuu a ɔtumi hyɛ fufuo de kɔda Nyame ase. Nti mehu ade fufuo a adeɛ a ɛba me tirim aa yɛ papa, adeɛ a ɛho te, adeɛ a ɛyɛ kama. Nti wokɔ abosomfie baabi koraa a bɛde white white, adeɛ a ɛyɛ fufuo nko aa ne bɛde aasiesie hɔ na bɛɛkyerɛ sɛ ɛhɔ no ɛyɛ kronkron bea, <hesitation> asɔredan bi koraa wɔ hɔ a, bɛ painti no fufuo, nneɛma bɛde hyɛ wɔ asɔredan no mu nyinaa yɛ fufuo fufuo nko aa. Nti meekyerɛ sɛ adeɛ fufuo deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ papa <hesitation> bɛde fufuo ne yɛ biribiaa aa ɛyɛ papa deɛ, yɛde ade fufuo na ɛgyina hɔ ma no. <noise> Nti me hu fufuo a adeɛ a, adeɛ a ɛba me tirim aa ne sɛ adeɛ a ɛyɛ papa, adeɛ a ɛyɛ kamakama ne bɛde fufuo gyina hɔ ma. <hesitation> Nti ade fufuo deɛ bi wo a, ɔtumi hyɛ fufuo, <hesitation> bi wie sukuu a, obi ɛɛware a ɔtaa hyɛ fufuo, nti ne wedding gown gown a bɛhyɛ nyinaa no, na kyerɛ sɛ awareɛ yɛ ade papa nti ne bɛde fufuo ne yɛ. <noise>